മേക്സിചോ സമ്സ്ക്രുതി ഛല രന്ഗുലമയന്ഗ। സമ്പ്രദരതോ നിന്ദിപോയി നദിഗ ഉന്തുന്ദി। ഇദി മൈന് ഓബ്ജേച്ത് സ്പനിശ് മര്യു വിതരസ്തനിക സമ്സ്ക്രുതുല കലയിക അബിരുദ്നിഛേന്ദേന്ദി। മേക്സിചന് പ്രജലു കുതുമ്ബ ബന്ധലതോ ഏന്ഥോ। വിലുവഗ ഭവിസ്തരു ഉത്സവലു മര്യു പന്ദുഗലു। പ്രത്യകമയനവിഗ ദിഅ ദേ ലുജ് മയേര്തോസ് ദയ്। ഓഫ് ഥേ ദേഅദ് ഛിന്ചോ ദേ മയോ മര്യു ല ഗുഅദലുപേ। അവേര്ദ്യ് ലദ്യ് ഫിസ്ത് പ്രസിദ്ദമയന ഗ ഉന്നയി। വരു സന്ഗീതനി ന്രുഥ്യനി ഛല പ്രേമിസ്തരു। മരയഛി സന്ഗീതമ് പ്ലമേന്ചോ ദന്ചേ മര്യു। ഫോല്ക് അര്ത് ഏന്ഥോ പ്രഛുര്യമ് പോന്ദയി മേക്സിചന്। വന്തഗലു, തചോസ്, ഏന്ഛിലദസ്, തമില്സ്। വന്തഗലു പ്രഛുര്യമ് പോന്ദയി।